لومړی جامې په اوبو کې اچوئ. بیا صابون یا پوډر ور ګډ کوئ. د لاسونو په مرسته جامې ښه مسح کړئ او فشار ورکړئ. داغونه په ځانګړې توګه ښه پاک کړئ. وروسته جامې په پاکو اوبو کې ښه وینځئ او وچېدو ته یې کښېږدئ. په دا شان د لاس په واسطه جامې مینځل کیږي.